Duhet me marrë ni vendim t'mirë edhe t'vshtirë për punën tem. Kam arritë në pikë kur po i ni që dicka duhet me ndyrshu po nuk po jam e sigurtë nëse duhna me marrë naj hap t'madh, me ndrru rolin e ri apo me nejt qitu ku jom edhe osht kah m'lodhë kjo punë që e kom tash tepër shumë edhe po m'shtjerrë emocionalisht.